ña yoo ku ko´o ya ñuu ntiu ko´o ñuú ya ko´o kuatyili kasia takuatyi ko´o nanu kasia ta kuu tiu´n ta´kuu ntaña ntakuu ve´e yo aa nu tiu´n kuña um ko´o ñuú taru ve´e yo isaayo nta ntayu kumi ra isiayo ntiki ra ntisakatyi hora sitiu ntiu ko´o nuú ku´ña kunu tisi´a kuu kee ntayu ya´ña kee yuva taru satyo ntiu <hesitation> yuva yaa aru kasu tiki´n a´ru kasu ra yaa kakun ko´o ya inka ko´o te´e yaa katyina ku ko´o ka yaña kee ta isiantiu a ntayu a ntahua kuatyi só nu isia takuatyi ra ña´ka kee tisíaa ña ya ko´o nti´ka ña kee tikoo ta isia musu ta isiaa ñaka kuunu ta tiu´n kuantiu tyitu ituntiu tyitu ra ñaka hua kua ta kuaa tikoo ko´o ntika hua sitiuntiou tava kuaa tikoo kee tyi nanu tikoo a´ra ñaa-m yasi´n ha yasi ra yasi tisi kuunu ya koo takui ta satiu´n nta ta ya musu ya kuaa ná síaa itu kuana ra kua yasi kuatyi yasi te´e yaa ha ñaka hua kuaa sinta takui ñaa-m a´su ve´e a´su nahua a´su iki´nkase ra sa ko´o sa yasii yasi´nyaa ka ñaka kee ña´a iki´n ta tyoo iki´n iki´n iki´nisiaa a iki´n ña tiru a iki´n nahua ku iki´n tyo kase ra ika kunu sitiun yasi yasi tisi kuunu isiantu ve´e ntiu ñuu ntiu